<hesitation> Fomba fiasana tele e, <hesitation> tele zao e <hesitation> misy ecran izy e, de izy mande courant de <hesitation> le raha hitantsika agnatiny akeo ai <hesitation> tsy <hesitation> raha azo tsapain-tagnagna fa raha efa noenregistrena takany, de ôhatra hoe managna canal zegny ôlo na managna antenne a de efa misy chaîne zegny <hesitation> misolosolo ake arakaraka le <hesitation> tianao ho itanao zegny no alefanao aminanjy ake.